bedo naftira beh tsumma mai ni beh ve'ita hado table sai bana a seddan nyamdu ta nyamdu vonna table mai ko kuma vindai hunde fere ko'a wadai penty sai a ve'ita labule mai ko tsumma mai hado table mai ta,a vonna table mai